Araiky, telo, dimy, fito, sivy, araika amby fôlo, telo amby fôlo, dimy ambin'ny fôlo, fito ambin'ny fôlo, sivy ambin'ny fôlo, araiky ambirôpolo.